Neɗɗo indee anndee. Ko golli fuu anndete. Nden non, o hinii jooni kaa omo yaara o paabotooɗo yimɓe. Omo wara yimɓe tawee o anndaani o tooñuɗo yimɓe. Omo yaara omo saroroo ngoonga tawe nee e dow pene o woni. Omo ɓama hakkeji woɓɓe kasen.